أيوه ممكن فعلا <hesitation> الفن يأثر تأثير سلبي ، لإن هو ممكن يروج لأفكار سلبية أو يعكس عنف معين أو أفكار معينة مش <hesitation> مش كويسة ، والناس عموما بتتأثر بالفن جدا ، فده ممكن يأثر عليهم ويعمل انقسامات ف المجتمع أو يعمل اختلاف كبير مش <hesitation> مش يؤثر بشكل كويس يعني